Ny fiarova-tegnan'ny sokina na trandraka a dia araka ny efa hitako a dia <hesitation> volovolony igny na ny amin'ny trandraka izany a ny amin'ny sokina dia igny ny fiarovan-tegnan'izy ireo.